To mi yidi mi anda kuje duddum ha dow goddo, mi wannan mo emde guda didi on. Arande mi eman inde goddo mai, to o yecchi am sai didabre mi eman mo kala ko shafi ngedam mako pat o yeccha am.